badi dək təran gumaavaran sərən. kan əskuru wa kota li ma magadən, sərənan, kwanan, fədən, ma vadan, əzdan, gatkasan, tlədakwan, wurayan, guman, gumaa varo gadən, gumavaransərənan.